මං දන්න විදිහට බළලුන්ට තියෙන පොදු සෞඛ්‍ය ගැටලු තමයි ආහාර විෂ වීම් <hesitation> ඒ වගේම ඇගේ කැසීම් ඇති වෙන එක. <hesitation> ඒව තමයි නිතරම බළලුන්ට ඇතිවෙන ලෙඩ.